Raha iaho mpianatry handeha an-dakilasy iaho zay da ny raha hoentiko da kartabla da raha agnatin'ny kartablako misy kahier, stylo, boky, tablier sy adino <noise> <hesitation> trousse-y, e raha retraretra momba ny fiagnarana régle, goma, crayon, <hesitation> karne kidy da i gouter <laughs> sy adigno, ragno.